अगर मैं यीं पृथ्वी पर आखिरि आदिम छूं बच्यूं, त मैं सब से पल्लि कोशिश करोलु कि मैं यीं पृथ्वी ते सबे पल्लि कि चार, जन स्या हर्यीं भर्यीं पृथ्वी छे. तमण्ये ही तींते बणौंणे कोशिश करोलु। मैं यीं पृथ्वी ते जलविहीन नि करोलु। मैं कोशिश करोलु कि एक बार फिर से पुनर्निमाण व्हो यीं धरती कू, यीं पृथ्वी कु, जीव जंतुओं कु अर एक ब र फिर से हमरि पृथ्वी हर्यीं भरी, खिल्यीं अर खुशहाल व्हे जा।